Naanin do sougou, nani, nani ηa nan galou ηa woyi wala wo soroηa i ga na daga yiganden kiniya, i yi kamaneni kou i yi bakka soro bawoni guili guili an gana gni riini rek. Nani kou dou i na tokhoni gnimeni ya roni ya, guili giili an gana gni taghana na ngaleηa, an gana na ké tokhon ko a ga na mougou ta a wourounté gna ntaηana kataηa. Sougo nkha bé guéni a keηa a télé woréya, sere nbé gui worandini woytou nanti surtout fouloukou kouηa tanηa nokhou sou i na di batéηa donc i bé i démini di kama nbatéηa. Séré sou a lagui marana angui yigandini angui fogoundini, angadi korossi hari gana daga wooré ya su, i gana gni rini sougou ngooré angana daga guémlya an ga na ri su a layi guéssounou katan ka. Donc i nafa nguébé ñaani ken kaara sirin siri.